כ'וואלט ענדערש נישט געוואלט האבן א לייברערי פון בוקס ווי פון פעינטינגס וועגן, איך האב בעסער ליב צו ליינען, און כ'פארשטיי נישט אזוי סאך צו אנדערע מענטשן'ס פעינטינגס, כ'מיין, איך האב ליב א שיינע פעינטינג אבער, כ'וואלט עס נישט אזוי שטארק ליב געהאט אין מיין הויז צו האבן פון יעדע מין